د ټپ یا داغ لرونکي فرش دپاکولو طریقه کوم وخت چی فرش ټپ پیداکي یا کوم څه پري لویږی لکه شېدې یا بل شي نو کوشش وکړي په هم لحظه یی په یو لنده ساپه باندی پاک کړی که ټپ وچ سوي یی نو بیا کوشش وکړي لومړي اوبه پری توي کړي بیا وروسته په تودو اوبو چی سره برابري یامعتدلی یي صابون ورسره ګډ کړي په یوه بله ساپه باندي یی پاک کړی او بیایی وچ کړی.